Creatividad ko ikavi yae esa ikaviyaeko yande, esa jae ome yandeve ipuere vaera oipotagüe vae yayapo ipuere mbae yayemongueta ye vae yayapo jare oime ye yaipoepɨta mbaenunga mbae vuavai, jae ko jokua ome yandeve ipuere vaera yande yayapo opaete yande kɨrëi yayapo tenondeva yayapota